Ja ja nasa´ayo cepillar yu´uyo <noise> ní jaayo cepillu yo ní jaayo colgate yua te na sarayo cepillar yuyuyo na mato. Ínado nuyuyo nomatitau, ma ntito xaayo nu´uyo yua ku ja níí ja´ato yua.